Le sakafo nentim-paharazagna ndraiky edy i, lay tegna tiako malôha resaka godrogodro regny resaka môfo ravigna regny de sahoaba fontsy regny, sahoaba sahôgno, sahoabam-bazaha sahoaba ovy be de vary vanio regny, le soagnambo mamimamy regny koa tsara.